<hesitation> Gne gitara zagny da hazo boribory zay izy io, magna tahoany lavalava mahia zay, de vy gn'aminazy igny eo, de rehefa tindritindrenao io raha io de mamoaky feo.